Tuu tüütäski niimuudu, et ku sa… Tavaliselt tulõ iks sainaga ühendäq. Ja ku sa olõt tuud tennüq, sis nakkas säält säänest piinüt vett vällä laskma ja sis lättki õhk niiskembas.